بحب الورق العنب والجمبري-لانها من اكتر الوجبات في كل مره <noise> انا باكلها وانا فرحانه-مستمتعه جدا <noise> بأكلها ومبزهقش منها